Ман, на он кадар намуди парандахоро мешиносам вале метавонам як чанд намуди онхоро аз руи овозашон муайян кунам. Бо истифода аз маълумотҳои илмӣ ва тавсифҳои олимон. Аммо дар табиат, мутахассисон бештар аз даҳ ҳазор намуди парранда мешиносанд.